Ja xinesa ja ijin jó tkuyamande ayi tjian iseti ku tjian xine tsa xine chinga ku nguiajo tkuyáa ja ndá nikjien tsakaen tanga nde kuacha nguiajó tkuya'e ndaji tsi'inña ayi tu kjua'e tse xi tjin nga tsjuare sijen najmí xi nindá najmi xi chine nga ngungu tkuya xine'e chinga ma nindajo tsa xuku nga nijma xine ku sijen chine ku tsa isetíi minchyeri kja'echa chinengande kuinga ja tjin jatjinre kucha ña'á nindá nga nguntsakaen tanga tjin xuta xi majé kjine xine chinga ku tjin xuta xi isetíi tse tsjuare kjine kuacha ma nga tse'e xine ngat'a ja xine'e chingasande tsa chi'in tjinri kú majé chini ku isetíi ja mámá mámachine chuba ja kjaenra nga ndají tsi'iña tanga ja tuxa nga kuitse xi tsjuare sijen najmi xi chine ja kuacha ngáñande ku ja kuacha chiune najminde ngat'a najmíjí kucha ña'a chine tsanga najmíre xine tjin ngu kja'ñu nga ngungu xine chine ngat'a tsanga isetíi ngat'a tuxi sijen chiné